نوض الصباح على التسعة، <hesitation> و نفطر. ومبعد على الـ الوحدة نتغدا، و مبعد على الربعة و نص الخمسة ندير لاتاي، نشرب قهوة الـ نشرب لاتاي تاع لعشية. و مبعد جوايه مورا الـ العشا، جوايه <hesitation> التسعة تاني نتعشا، و مبعد نمشي نرقد. نرقد <hesitation> هاكاك جوايه لحداعش.